أفضل كتاب قرأته مؤخرا في الحقيقة يوجد العديد من الكتب ،ولكن إذا كنت تريد افضل كتاب فبدي قولك كتاب العادات الذرية كتاب اثر فيني كتير وايد اثر فيني ، هو بيتكلم عن ازاي يكون عندك عادات صحية ازاي كل يوم تشتغل بدون ما توقف يكون عندك حافز تتخذ قرارات صائبة ، إن إنت على طول بتكون مداوم عندك إنضباط واستمرارية في العمل.